पेरु होन्स्किति होएसे थोलुव अमेरिकन् परम्पर। एक् होमिद्रोन् मिस्रोन्। मुलोद् इन्कर् होद्भत पर एउरोपिओर्, मुलोद् स्पनिश्, प्रभबर् होएते मिहोलि, जर् फलोद् होन्गित्, नित, खैद, उत्खब्, एक् ओज्नन्न तपेस्त्र्य्, अरु प्रकिति पोति, ओभिर् होन्मन् बिखेकोइ मत्रि थिबि धरोन, पेतु मोनोरम, पेरु मोनोरम नित्रो, अरु मसु, पिसु, दोरे प्रसिन्, इन्कर् अक्रखोन्। पेरु होन्गित् अरु नित्रो होएसे, एरिने नर्, अते नर्, रस्तिओ, फिलिगोय्नो कोर होइ। तन् हते परम्पर रगत्, होन्गितत्, पए सरन्गु, अरु कुएर् नर्, अदि बैदो जोन्तो अनुबुक्त कोर होइ। पेरुत् बसोर् जुरि उत्खब्, बहुतु होजिबोर् उत्खब्, तलोन् कोर होइ, बहुतु होर्मिओ उत्पोत्ति, इन्कर् अन्तकलत्, जो उत्खबे धोरि, अदि कोरे।